මම හිතන්නෑ සියලුම සුනඛ වර්ග එකම විදිහට මිත්‍රශීලී කියලා. මොකද සමහර අය කොච්චර හොදට සැලකුවත් <hesitation> ඉතාමත්ම දරුණු විදිහට තමයි හැසිරෙන්නෙ. හැබැයි <hesitation> සමහර අය ගොඩක් මිත්‍රශීලී.